Ada wor greece, greece kun wor dikeyo amo ada gudio hamtu kab ada isan ijole mata ira hihan ijole mata amtan ak kushushua itlakisen faa ada akasi kab ada sunne lila dansa ijole sun mal ishin lafa katet hinbedii kuwa ishine mal ishin ilman ishia darget ada tan fan dot dub ada inama kun ada dansaa ada ijole jabesitu ada amtan fan danu sunifu wo fan donuu.